Himɓeeji kam mbaaway naftira e dabareeji, e cemmbeeji e baawɗeeji maɓɓe ngam foondoro maɓɓe waato destiny maɓɓe, ammaa kuujeeji yaasi e ɓillaaji ɗuuɗɗi mbaaway cannjanoo-ɓe, fota no ɓe miilaynoo, e no ɓe taaskannoo waɗanaaki-ɓe, ɗum waɗoraaki nonɗum.